तोतो मा सबसे अनोखी विशेषता य हूदी की तोता एक मात्र पक्षी जू मानवों की आवाज निकाल सकदू। और कई वाक्य तू ऊ सिखाण पर भी सीख जांंदन। तोता बहुत ही सामाजिक पक्षी चा। और अपड मानव परिवार साथ भी ऊ बातचीत कन भी पःसद करदू। तोता चंचल भी हूदन और अपडी आस. पास चीज भी खुजण भी पंसद करदन व